Moo la baluo nafaa, wo siyaata baake. Pareke hadamadiŋ niŋ ala ye i daa i naata duniyaa i ñanta a loŋ na ko ala ye i bula naŋ dookuo le la, woto wo dookuo. Foloo foloo, niŋ i wulita a ñanta i la alifaalu topotoo la, niŋ i ñaa fanuta. Lisilaamoo, karaŋo i ñanta wo le foloo kee la. Araboo, faransee i ñanta wo ke la puru ila saama. I yoo niŋ musoo mu i ti ye dookuo ke ila alifaalu i ye i la alifaalu la duwaa soto puru niŋ i ye muŋ soto fanaŋ niŋ i taata futuo la saama i ye i nafaa. Niŋ kee muŋ i ti i ñanta karaŋ na le sila fuloolu bee la, i diinoo loŋ, i ye ila duniyaa haajoo loŋ wole mu faransee ti, i yoo i ye baraka fanaŋ, niŋ i taata puru saama i ye i fanaŋ nafaa, ila alifaalu nafaa.